Akandiru reta, jaenungavi, oime akandiru karandaɨ, akandiru guaka pire, oime vi akandiru aimara reta oiporu va, mbaeti aikua mbae jee, oime vi kua chiquitano reta va, kua paja pegua, opaete jokuareta